اكثر حدث ساهم في حياتي كان دخول الجامعة، كانت تجربة جديدة، مليئة التحديات وفرص والمتعة بنفس الوقت، تعلمت فيها كثير من مهارات والتعامل مع الناس بشكل يعني التعامل مع الناس بطرق وخلفيات مختلفة، <hesitation> اثر بشكل ايجابي على شخصيتي، لانه فتح لي افاق جديدة.